Uluvegah lwahh mb <hesitation> mnduu mromoromii!! Sana na mang'ana gaa gavurah short yani amihiimbii kabisa hiwamoromah mbezah ndakamoromah mang'ana gag <hesitation> genyekana vanduu wakorah soo mandiibugulah na mborah ndiibugulah mduu uraah kuvah ummlai kuvitaa hinzii yani ambule <hesitation> hinz <hesitation> mbuguleh vulai kurondekanah namang'ana genagoo mmbor <hesitation> chigirah silah uivugulah hinz <hesitation> mwene kuvaaa mlai dahv <hesitation> genyekana mnduu no wamolomanoy <hesitation> avugur <hesitation> hinzii hinz <hesitation> mvugur <hesitation> kuvaa mlai kwa mang'ana gag <hesitation> kwara moromah namang'ana gamoromah genyekana gaa gav <hesitation> mang'ana gaa kujengaaku mbah mang'ana gukwinua mang'ana kwa kwikara hilalah gavurekuwah mang'ana gaa vitinaah nimalai dahv <hesitation> mang'ana kwa kwikara hilalah kav <hesitation> kuayavitinah mang'ana gaa vitinaah hijengekumbah mang'ana yakwikarah halah makujengah nimalai mang'ana kwakwikarah namajirani najengah nimalai ukavungulah hiv <hesitation> kuvaa mlai kuvitaa mjerani dahv <hesitation> ugurii mjirani kuvaa mrai kuvitaa hiv <hesitation> mwene ku mm kumoromah gwag <hesitation> yenyekena givugur <hesitation> hiv <hesitation> ndio nigole genyekana goreendio mkivarah navanah vitu wav <hesitation> mkivarah wavamm mm upand <hesitation> wavaragali v noo mm vivugur <hesitation> mnduu mwalomanah nay <hesitation> kuvaa mlai kuvitaa havoo ven <hesitation> nivivugulah ndio <hesitation> mang'ana gaavoo yalava malai mkivarah. Naivugalah. manganagogo. gavezavuzaa. marai. suwenyakhoo. kavez <hesitation> malai kwimnduu umanay, <hesitation> dahvee. umanyanga. ogotiziah, chigirah, genyekana mnduu humolomanaye, hiveemwenee. huvugulenilaikuvitahiveemwene. no! Vugulah, ndioo uvanamigaa. marahi mwikivalah. hulavaiginzaa vanduu vulai umanyakugizaa. umanyairia. wagizimoo. kusuvira, kugizanah ndioo. valagoli. kulavah kwakwigizanah. vulai. na, jenereshen yetuu, hiveinyumaa. ivungulemfano gwetu, vurahi nandi kumenye vulai. kwalamolomamang'anamanyingi, mnduu yakwakuli, nye'sa <hesitation> amletah. mkivarah. Avene namang'ana gege. mnuwah. lakini. nimang'ana yakubomolah. noo yakumbakah, chigirah, nye'sa <hesitation> chalombaah, vanduu vosii. eee <hesitation> nimimajavooh. nimilalah dahvee. mlahavenemang'anagege, malai, nye'saee. akulomba njisalah kavemakono. gugwoh. siziaganah dahv <hesitation> ziv <hesitation> zindimbiiii. ziv <hesitation> zindimbiiii. komang'ana gogo, kinyalah. mtambii noo. gavemanyimbii, nagaveee. mang'ana gekukonyaah, kumkivalah nakuvemm, kuvenamang'ana gekukonyaah. siisambulikanah, dahvee